Nde mi nani un inni kalimawa boɗejum ko waraata dow hore am kanjum woni jikaare janngirde am. Ngam mi wodi wonde jikaare nde mi wadi yahugo janngirde duɓi jowe, daaki hitande challinde mi acci ɓornaaki nde. Jikaare nden de boɗere, sanne.